<hesitation> Preparu 'na pasta süita veloce e pöi dopu vardu ënt ël frigo se a ie cai avans da la sera prima, se no m'fun cözi 'na fëtin-a al bür veloce e pöi mangiu ün pum o 'na banana e vun turna travaié